Xodojpyëch, xodojpyëch mëd kon jayëjpyëch nyaj put's tëch mëdë anchyuxkë jadunt's ëch padaknë jadunch ko'on mey jadunt's nyaj kujadejnë, jadunch padaknë, jadunch nëkxë nyaj kakyoj nyak ukyë kyoj, arroz këch dun në i'ixë pop´pë arroz je'e nyaj kakyojpë nyak ukyë kyojpë jech dun adyum jech xodojpyë jadun ¨]ech dun adyun jadun bi'i kon nyaj kujadejnë jeyëch dun na adyum.